Eey neɗɗo, ene waawi waylude neɗɗaagal mun. Ngati neɗɗo ko miijo, neɗɗo ko ko wayloto, neɗɗo ko ko ɓeydoto, neɗɗo ko ko janngata. Neɗɗo kadi ko jikku, fof ene ɓeydo, fof ene waylo.